Preferiscio vive sensa äia condiçionâ perché chì da niatri quæxi à no serve, scicomme gh'emmo o mâ, quande gh'é tanto cado ti peu sempre pensâ che primma ò pöi ti te cacci, a-a fin da giornâ; sensa scädamento incangio se patisce de brutto.